ମାଚ ମାସା ଵିଶଯ ଭଵନ୍ତୂ କାନା ପଡାଂ କମନା ରିଯାସୀ। ମାଚ କଈଲେ ମୁଲା ମନେ ସିତା ଜାଈ ଗରମ <hesitation> ପ୍ରିଵସ୍ତ ପ୍ରଵେଶ କରୀବା ପରିଚ୍ଚା ସମଯା ଏବାଂ ବସଂତ ରୁତୁରା ଆରଂଭା ମନେ ପଡେ।